أكثر الموضوعات اللي نحب نتكلم عليها -ع- هي العائلة، والأصدقاء؛ لأنهم جزء كبير من حياتي، ويعطوني طاقة إيجابية، كمان نحب نتكلم عن السفر، واكتشاف الأماكن الجديدة؛ لإن فيه متعة، وتعلم، وأكيد نحب نتكلم في الهوايات، والأنشطة، اللي تخليني استمتع بوقتي، وأحسن بالسعادة.